സോഉഥ് കോരേഅ ബോജന സമ്സ്കതി സ്പിച്യ് ഫ്ലവോര് രിഛ്। ബോക പോസ്തിക പദര്തലോ അക്കി തര്കരി മാമ്സ। സമോദ്ര ഹര, ബോക കിമ്ഛി। സോഉഥ് കോരേഅ ജസ്തി। സിഗ്നതുരേ ദിശ് അദിപോന്ദോ രിചേ, സേഅഫൂദ്, മേഅത്। ഫേര്മേന്തേദ് ഫൂദ്, സ്പിചേസ്, കിമ്ഛി, ചബ്ബഗേ മസല। ബോക ബരി അദിപോന്ദോ, ബോക മിശ്ര അക്കി ഥിന്സിപോന്ദോ। ബുല്ഗോഗി, തോകോപ്ഛി, സഏന്ഗോതോന്ഗ് ബേവേരഗേസ്, സോജി। മക്കു, കോലി, ബോരിജ, സോജി, അവപുര ഇപോന്ദോ।